Ma për mua mënd e thërresjën si duan u pi klëmsh lopje, pran na klëmshit di soia, klëmshit sinteticu e thërresjën klëmsh, mua ngë më ndërron gjë, ngë më ndërron mosgjë.